لو كان لازم أختار راح بختار الكبسة والفول الكبسة لأنها أكلة غنية و لذيذة وممكن تتنوع باشكالها و بهاراتها والفول لإنه سهل التحضير ومفيد وأحبه فى الإفطار مع الخبز الإثنين هذول يكفونى ويحسسونى بالشبع والطاقة